Azafady lahy hoaho, fa nihaliñoko an-trañonay añy koa ñy pôketrako misy dral'eñe <shushes> ,ka ino ñy ifañarahan-tsika? <shushes> <shushes> Laha mety aminao ,andesiko tse raha viniliko reto ,ka ateriko eto ñy dralanao <shushes> na engako raha viniliko reto ka andea tse aho hangalaky ñy pôketrak'oñy an-traño añy handoavako ñy dralanao fa la anaovako azafady fa tsy sitrapoko.